imboka jamajani, uwesa utsambule, apa utsambue, wikata, abanukatile wisuka wikata, apa wisukile utsemsa kidogo halafu apa usemwise uhesa amakasi ukwanika. Apa uwanike jumele, jivaka maana akapo jiva endaka silisila amakasi, jinu uweso wakufumilila, ipa uwinukilo ikutereka, unganukwe tena ukutereka jikiriuka tena ihali jajine jiva tu jinonu kama kawaida.